אני נفضّل תכון ענדי אלקודרה נתנקל מן בלאסה ללבלאסה פלאחהא כיוס אלספאר כידיע בזאף דיאל אלווקת, בהאד אלקודרה נقدر נזור בלאייס כסירה נשוף אלעאילה ואצדיקאא פי ת’ואני ונקטשף אלעאלם בלא תעב ולא מסאריף. קריאה אפקאר ח’טירה חית מומכן תסמע חוואיג’ מבאג’יש תערפוהם.